मक्खन खाने में स्वादिष्ट और मलाईदार होतौ है। इसे बेकिंग इसोसि बनाने और पास्ता में इस्तेमाल कियो जातौ हय। हालकि यह अधिक संतृप्त वसा से भ्रो होतौ हय। सेहत के लिए उतना ही अच्छा ना होतौ। ज्यादा मात्रा में खाया। जावे तेल के प्रकार तेल की तरह कार्य बहुत विविध होते। जैसे सूरजमुखी तीर जैतून का तेल सरसों का तेल आदि यह हल्का होते और इसमें स्वस्थ भाषा जैसे ओमेगा थ्री और ओमेगा सिक्स फैटी एसिड्स होते हय। तेल को तलाने सेटिंग सेकने और सोलर ड्रेसिंग में इस्तमाल करौ जातौ हय। यह स्वास्थ्य के लिए अक्सर पर अच्छा मानौ जातौ हय। खासकर अगर हल्की तेल को प्रयोग करें तो।